To ep o ina ian abuh, ep o ina tataman na ian aka e suan neo to reh roma. No rona tahi pa ara kipa reh ma ian abuh rakah. To ep o inia pe suan neo to reh roma eo hikta nat ano a henan niah ken ian sah. Ian bone abuh. Abuh rakah e suan neo to reh roma. Papai peo to reh roma. Ian a abuh vahat te menon o taman o vihin, a hiun nia pet a re, ma taman ama nihin niah. Tama o rivon. Taman o o enean pi. Pa en non si a mameh ian kokori bo. Nom to sivak ko yiah ke nom pa ep ino ma ian kokori to en no <. > en no buan sih